Nji me nnore mese abhonche afon i. Afon ojigane. Jighi nne. Onog ojighi nne, nne fine aki jigha ka jen a, ochi ojag, njun ajag, abhag. Obhiri nne fong nji tat mmon owa nyo o ki ji aki bhiri wa fong. O chibhe otog se eh! Erig me, me nka bhiro nyen ome fongo, nga bharam. Obhiri nyen owa fong. So o tag eti abhi ori afo se kpi mmon o wa nong a ki jighi nne. Ejik eri njim ebhae. Ojighi nne, nyo tat fine aki jigha. Nong ojigha ano nyen owa, ofu ofu oji mmon owa fine, tig abha jigha. Khin ebhu oto se obhira nyen owa fong, achori nji, we onyip oji yimi mfo ochibhe ochora nyo, achori nji fa we onyip o ji yimi nfo achibhe ofagha efaghe na nyen owa. Ofu ofu osowo akara owa mmon fine, a ki bhiri wa fong. And abhiri wa fong, emo yebhe. So ejik eri ano njim ebhae. Ojigha nne enob oching. Ebhu ojigha nne kpe ogbo e ka nchot nne akhibha abha yigiwa ka nchot anyi afo, a to se mmon yo fa chang ekpak mon anyo afo. Mmon nyo ajigha nne. So na nong me ntore me se kpe ene ene ajighi nne, ojighane onob oching ka ngun nyifa nyi ebha na nfa. Onog ojighi nne kpe ejum efami na we, nne ayi odu ngo nyo kpe oka menghi ye, kpe a ka du etek jit na we abhag abha nyangha. Ka jen a, eji nji we ofone na nne. Nong we ojigha nne, and nwet Obhasi ato se onog ojighi nne, nong o jigha nne, nne fine a ki jighi wa. So na otageti fine na eyim mbi me nfone mbi nto mese nkare abhon ame. Otag eti ome mbi nkare abhon che ori se ajighi, abhonche nfa nfa achibhe abhira anne fong, otag eti ome ori se, omenghe se nne nyo fa a ri nenkue akara, kari ye ejik. Ejik edu njim ebhae, ojighi monche, monche ajigha. Khin okpokume oen monche ochibhe otug ye 'en a chi', 'en ekat', 'en obho', monche anyo, ebhu akpi eruk nji a yama mbinghe, a ki tua fine. So mme nsure njom nkare Obhasi mfa mfa me se abhonche a yonghe, kpe jen nji omenghe se ejum ji ejum ebhi ka kak obho obha ka nji. Ka ejum nji no nong okak obho na nong Obhasi a ki tun a, a ki tuna. Ebhu okak obho ka ejum ebhi oyi oji gbo ka eji nyi. Nnyen owa or nse owa a mo fon nti mma a ki yigi wa ka eji aji afo, ocha afo, and ocha afo, we mmon, mbinghe a mo yebha. Me nto me se abhon a mire ajighi nne. Ejum chang nji echinghi nne, ejinghi na ejik ka ngun nyi fa. Ejik, kpe nwet Obhasi asi wut se ejighi enakue. Se nyen owa nyo abha na we ka ngun nyifa we jighi ye. Ebhu o nog ojighi ye, mfin eya nyi oki ka ka ngun a ki rab. Osowa a ki kara mfin nyi a ki rab. Khin obha o bha kume fob, fob, fob, fob, fob, nyo nyo ochot na ye, nyo nyo abha ochot na ye, ebho ka o ki kpo. And okpo nji o ka ji mmon o, afo otan obha. Kpe oji mmon o, okpo orue, oro menghe ekpak mmon owa ari. Se otag eti ome ori se abhonche ajighi anakue. Nne omenghe se nankue akara jighi ye. Nne yo omenghe se nyen owa jighi ye, nse owa jighi ye. Ejik edu njim ebhae. Monche ajigha nenkue, nenkue a jigha monche.